Uni rutanali, oshkirri, nubagun bagnidl ichira, masrigun bagne <hesitation> masrigun ruta la masrigu kumuna, <hesitation> ingilizigunil ichira, فرنساوي darin, <hesitation> minina umega digda, فرنسا darin, انقليزي darin, oshkir darin, عربي dari, rutan darin, kullu baladinane rutan ichira aw kullu baladin bagnidl ichira, lakin wida kir tani arabilo terku bagnina igon.